كنت محظوظ جدا لما كسبت عربيه بتلف وتطلع ألوان وبتعمل حركات في كيس شيبسي لايون وانا صغير <noise> وكنت حاسس ان اكتر شخص محظوظ علي الكوكب وطبعا دي كانت الناس صحابي بيجوا يتفرجوا عليها بقي اللي هو سعيد الحظ اللي كسب العربيه كان اسمها تويستر كار كانت احسن حاجه ايامها يعني.